والله نوع المتاحف المفضل لي هو المتاحف التاريخية، أحبها لأنها تحكي قصص عن الماضي وتورثنا ثقافات الشعوب المختلفة، ولما أزور المتحف أشعر كأني أعيش في زمن ثاني وأتعلم عن حضارات قديمة، والمعروضات والفنون تعطيني فكرة عن كيف كانت الحياة <hesitation> وكيف كان الناس بتلك <hesitation> الوضع ،هذا الشي يعجبني لأنه يفتح لي أفاق جديدة ويزيد من معرفتي.